<noise> Ny lokanga ndraiky edy, karaha <hesitation> i vin-ndraha lavalava igny e, apetraky an, apetraka amy tratranjare akeo na amy soroko akeo, de <hesitation> misy vy lavalava koa i de ampiadivagna amignanjy de igny mikasokoasiko ake igny zegny mamoaka feo de <hesitation> arakaraka zegny koa zegny no ampiadivany agnanjy akeo amoahany anle feo jouena aminganjy.